Ma paling dahu ku re ede ru raee, raee sawa, sawa doro edempa komodo nggalu lako palako ma hanuni lako lako ru dahu sih ka ima rau au walip mbowo dekan re pas ka ima unga pas unga ka ima lampa mbowo ao lop sia langsung bune ma wedu sarumbu ku angsu wedu lalo sarumbu ku ni gagara <laughs> rai seb lako mbowo aon sih bowo aon ka imam lampa mbowo sia de bibi loko ku ee perna perna rau ni lao ngaha ku aka <hesitation> hidi dou cina ni ngaha ku ngaha ku yami ngaran de yami, yami ke dou cina sih ma ntau na dou cina ke kan dou hanu ya lain dou lain muslim ni lain dou islam ni dou kristen kan sia kan pasi wara lako na kebetulan ana ka ima ke ne'e lao ta blakang ne'e lao ka kamar mandi aka aka wese na kan ka ima betulan ma ntau yami re waras patak patakuni pala tisi pata poda poda ku ni wat terlalu poda pata podaku sampe sampe bade kai ku wara lakor bunen ta uman <laughs> ti bade ku Na <hesitation> nggahi ka ima ka man <hesitation> mada ne'e lao ta ari loa ta o wara wara ta ari ke loa lampa ja ta ari aka lampa lu'us ta aka wara lalo pa <hesitation> waralopa wese ta aka ka o iyo ra na pas lu'u dei ede <noise> ana ka ima watipu eda ku wara lako ede re <hesitation> pas- pas ne'e ku waura nggori dari dari losa dari wese mandi ede pada ao lalo ba lako dua mbua ma na'eee na'e poda re lakon reni wara sabua ma ra diki sabua ma lampa rero au ma lampa rero ede re na'eee poda kan nah pas- pas ka ima lampa mbowo ao lalo sih terus ana ka ima re langsung bibi sia <laughs> bibi bibi bibi sarumbu sia <noise> alae alaee muma muma kabune ke muma muma kabune mada muma watilaok aina aina aina ruku aina rai aina rai aina rai ai lampa kompe muma lampa ta kompe muma mbowo ao sia coro coro ede da tios isi mada na lampa terus ndo lampa terus aina tio isi mada na ndo iyora iyora iyora nggehi sia re lampan ta kontu ka ima re nggori ede re sana sia pas langsung losa losan ta ede de padahal pas persis poda takompe lako ede sih lampa kai ka ima re persis ni sia re pada aon ka ima re pada ao lao ana ka ima ni Pala ka ima re coro coro ni coro coro disa ni lampa ajepa padahal waur bibi poda re <noise> waura waura wedu sarumbu re <noise> ede ni paling dahu ku re pas unga eda ku lako ede selain ede si <hesitation> au ma biasa kaina ma rama rama ede ka ima rau dahu bune rae ra sawa, sawa doro <hesitation> au sih ngaran samparempa rau reni samparempa rauke ima rau dahu au wali ma'u deka na ca'u au ku ma'u aka sarumbu ka ima sih mbora aka ku au waur baden karna ka imang kan ka imakan dahu ra sia doho ma ndede ndede sa re hewan hewan reptil poron nggahi nggahi malaju reni reptil kan na sia doho ede re na ca'u au ku rama babau babau ku wloakain lao ka ka ima lo na ma'u ka ka ima ku na ma'u aka sarumbu ka ima ku samparempa re ni wara wali ke pas unga maru ka ima ke mai lalo pa <hesitation> nggoncu lalo mpa ausih ngarana re au nggahi na bunglon bonglon ede sih ma nggoncu ka sarumbu ka ima aim ngadi ngadi lo maim ta be si bunglon ede coba Ma ma wara ma- ma lera rau ma lera ma hanu hanu doho ede rau ni maing mai siaka kebetulan uma <noise> <hesitation> kontrakan ka ima pas ma ntoin ede re kan <noise> kompe kota gede na kota geden edere siare ta blakang uma ka ima re mboto fu'u fu'u haju doho si mboto fufu haju ndadi kombi si siare ta dari ta ede nani nggoncu lu'u lalo tdei kama ka ima ka lo padahal ke ka ima babau ku pabua ka ka ima ndede lo ndi ma'u kaina re <noise> ma'u kam kalailai ka na lao ma'u ka surumbu ka ima ku di nggoncu kaina ede sih <hesitation> ede re ma ndede ndede kere reni daca'u kai ku re pabua auku laonakam aka <noise> akam ndai kusi la'o ndai ku ma dahu akam ndede ndede ma rama rama ndede sawa ra pa <hesitation> sarempa rempa <hesitation> raee ede ni ede dahu ka ima